ارے میاں کریڈٹ کارڈ کا فنڈا مست اور سمپل ہے۔ دیکھو کریڈٹ کارڈ ایک پلاسٹک کا چھوٹا اے ٹی ایم ہے۔ اس میں آپ کا خود کا پیسہ تو نہیں رہتا، بینک کا پیسہ رہتا۔ مطلب آپ کچھ بھی سامان خریدنا ہے تو خرید سکتے۔ لیکن بعد میں وہ پیسہ آپ کو واپس ریٹرن کرنا پڑتا بینک کو۔ جب آپ شاپ پے آن لائن میں سویپ کرتے یا ٹیپ کرتے وہ مشین بینک کو سگنل بھیجتا۔ بینک چیک کرتا کہ آپ کارڈ کا اصلی مالک ہے یا نہیں، لیمٹ کتنا ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے تو بینک فوراً جو بھی ہے دکاندار کو پیسے دیتا، مطلب ٹرانزیکشن ہو جاتی۔ لیکن اصلی پیمنٹ تو بعد میں آپ کو بینک کو دینا پڑتا۔ مطلب سمپل ورڈز میں کریڈٹ کارڈ بولے میاں، ابھی شاپنگ کر لو، بعد میں ٹینشن لینا۔ پر اگر ٹائم پر واپس نہیں دیا نا تو بینک بولے گا، ارے میاں اب تو ایکسٹرا انٹرسٹ بھی دینا پڑے گا۔